La comía russa, conos sus pratus comu'l borscht i'l bifi stroganoff, es reconecía por su güen gustu i comprexidá. La comía china, conos sus pratus comu'l patu laqueáu i el wantun, es reconecía pola su variança i lanteraeru. I la comía ispanu-mericana, conos sus pratus comu'l cevichi i l'assau, es una mestura deliciosa de gustus i ristris. Sedría un prazel preval tos essus pratus i descubril más a tentu la estoria i la coltura tras de caúnu d'ellus. La comía es una horma de enganchal-si col passau i conas pressonas que mos arrodean, i preval pratus estóricus es una horma de valoreal la riqueza coltural de deferentis cevilizacionis.